El gamellón o rexalcu es conecíu por sel escapás de vivil n'ambientis mú peru que mú resecáus. Lo hazi por mé d'adatacionis comu las sus horobas, andi se guarda las gorduras.